Toktui no serui chamano hino Omelet. Omelet swnamna bagwi kainui kaitham toktui no swbaui kariui nadi. Aboni ulo karai thapa o baksadi tei thok lukhlai di. Moso kwthang tei piyaj no chikon chikon khai rawui thogo khiklai di. Abo munkhai toktui no bo khiklaidi tei serdi abo kwchak ongyasa. Kwchak khe munkhe abono karidi teil telkar ongkhai chaui mankha. Abo hinkhe omelete no klai khe swnamwui omelete swnam ma lama pherlaui hatai thwgui. Keboba omelete no kwbangma hatai o manthokma manwui baibo swlamawui chaui mano o omlet no.